Ka nu biasa anda dakka todo' jari biasa a rurung anakku lampa a'renreng capi punna lantemi ri balla ri pantama pi ri baranna, nampa injo baranna tala kulle sambarang ka nu ta cepe' pi injo capia nampa kulle ri pake anrio, nampa punna antama ri baranna kancang todo' ka biasa a'jallo todo' biasa-biasanna injo capia nampa punna sa-salaa stang ki kulleki na ki'dang, nampa punna na ki'dang ki sannang-sannang-sannang injo jari macca-macca paki a'boja stang punna nguppaki ri ki'dang kulleki a'lumpak nampa punna maing mi antama ri baranna ri sekko ulunna nampa ri rampa' maing ni rampa' nampami kulle ri-rio injo pung ammakei jaki salang ka punna ammake ki embere malling-malling kalilli i biasa todo nakke talia ji capi ku pak-pakkio-kio apanjo ku pakei sabung ka biasa todo punna bissa motoro ammake a sabung ka ballo todo injo motoroa a punna ri bissa nampa make sabung Lassiri i tangkasa na ma-na manna nakke biasa ku pakei sabung jari punna bissa ku sarea rolo ere nampa ku lului maing ku lulu a'make ma sabung nampa punna makea sabung ku lu'lui injo todo' sa'genna tangkasa jari biasa nakke ku sambei sabunga ka punna maing mi ri pake ri bang motoroa na rurung ri rantena jari punna maingmi injo ku sambei mi ka kodi todo' punna sabung ri pake ri kap-kap motoroa nampa bate rante motoro' nampa punna injo sabunga ri pake ni lu'lu mi nampa ri sirangmi ammake ere nampa biasa punna maing ma a'bissa motoro ku pake injo sabunga anrio todo' ka kodi todo' injo ka punna motoro ta ji anrio gitte anre.